Aspiratera ndreka, izy io an raha mandeha courant fomba fanadiovana de izy io an misy vavany an avy ambany de misy tahony izy an, fanosehana ananjy, de apetaka sara amle tany tianao diovina i vavany an de ataonao miheringerina mandeha aloha, mandeha afara de mana- manadio.